Lekk yi may lekk mu yokk sama dëgëraay cere de bokk na ci. Cere moom xam naa ni moom feek maaŋ koy lekk sama kartan mingi yokk. Supp kànja feek maaŋ koy lekk mu ngi yokk suma kartan ndax dama xëy naan fonde. Boobu tamit day yokku suma dëgëraay man. Boobu moom bokk na ci li may yokk dëgëraay. <hesitation> Lu ma bëgg la tam aussi.